Kässi saat niimuudu puhtas, et võtat seebi ja tiit käeq ja seebi likõs, sis tiit käeq seebitses, nühit näid ja peräh loputat ärq ja umgi puhas.